dómsmálaráðherra harmar erfiða reynslu sem fatlaður maður varð fyrir þegar hann var vistaður í fangelsinu að Bitru á níunda áratugnum stjórnvöld ætla að skoða hvort ástæða sé til að rannsaka fleiri vistheimili fyrir fatlaða frumvarp sjávarútvegsráðherra um veiðigjöld var samþykkt sem lög frá Alþingi í dag einn stjórnarliði sat hjá forsætisráðherra segir frumvarpið

mikið framfaraskref varaformaður Viðreisnar kallar það sérhagsmunagæslu lífeyrissjóðir gætu talið sig knúna til að hækka vexti ef öllum verður leyft að taka lán hjá hvaða lífeyrissjóði sem er þetta er mat formanns Landssamtaka lífeyrissjóða blaðamenn sem sætt hafa ofsóknum eru fólk ársins að mati tímaritsins time þeirra á meðal er

myrtur í október kvíði getur heltekið fólk í aðdraganda jólanna mikilvægt er að stilla kröfum í hóf segir kona sem hefur endað grátandi á gólfinu á Þorláksmessu í fréttatímanum fáum við ráð við Bára Halldórsdóttir sem tók upp samtöl sex þingmanna á barnum Klaustri hefur verið boðuð fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur á mánudag til að gefa skýrslu vegna upptökunnar bára fékk bréf þess efnis í dag lögmaður

voru á Klaustri fer fram á skýrslutöku yfir Báru fyrir dómi í bréfinu segir að beiðni lögmannsins verði ekki skilin öðruvísi en svo að dómsmál verði höfðað á hendur Báru beiðnin byggist á ákvæðum um meðferð einkamála sem fjalla um öflun sönnunargagna án þess að mál hafi verið höfðað stjórnvöld útiloka ekki að hefja rannsókn á aðbúnaði fatlaðra í fangelsinu að Bitru á níunda áratugnum

við margs konar aðstæður eigi að fá uppreist æru á níunda áratugnum var rekið fangelsi að Bitru í Flóahreppi samkvæmt upplýsingum frá Fangelsismálastofnun var það starfrækt frá nítján hundruð áttatíu og eitt til nítján hundruð áttatíu og níu samhliða því var fólk með ýmiss konar fötlun vistað að Bitru

Bitru þeirra á meðal var Ólafur Hafsteinn Einarsson sem fréttastofa ræddi við í mars í viðtalinu lýsti hann meðal annars harðræði og því hvernig hann var læstur inni án þess þó að vera fangi

bara hræðilegt ég var ég var enginn afbrotamaður varðstu fyrir hótunum eða ofbeldi já miklu í skýrslu um slæman aðbúnað illa meðferð og ofbeldi á Kópavogshælinu sem kom út í febrúar í fyrra hvetur vistheimilanefnd stjórnvöld til að skoða vistun fatlaðs fólks í fortíðinni bæði barna og fullorðinna annars staðar en á Kópavogshælinu eftir að skýrslan kom út fengu þeir sem voru vistaðir sem börn á Kópavogshæli bætur vegna þeirrar dvalar líkt og margir þeirra sem vistaðir voru sem börn á öðrum stöðum hafa fengið til dæmis þeir sem voru

í Breiðavík samkvæmt lögum um sanngirnisbætur

geta þó aðeins þeir sem voru vistaðir sem börn átt rétt á bótum eftir fjölmiðlaumfjöllun um mál Ólafs fékk hann fund með dómsmálaráðherra og í kjölfarið fór hann formlega fram á að ráðuneytið hæfi opinbera rannsókn á starfsemi Bitru og öðrum heimilum fyrir fatlaða í bréfi sínu til ráðherra sagði Ólafur meðal annars að brýnt væri að upplýst yrði með opinberri rannsókn hvað raunverulega átti sér stað á Bitru og á öðrum heimilum frásögn mín og margra okkar benda ekki aðeins til óréttmætrar nauðungar og frelsissviptingar heldur einnig illrar meðferðar og brota segir Ólafur meðal annars í bréfinu málið snúist ekki um bætur heldur að við sem erum enn á lífi og þau okkar sem eru nú látin fáum uppreist æru okkar og getum með staðfestri vissu sagt að viðlíka brot á réttindum fólks

heyri sögunni til jafnframt óskaði Ólafur eftir því að fylgt yrði eftir tillögum vistheimilanefndar um breytta lagaframkvæmd til að tryggja réttarstöðu annarra í sömu stöðu ráðuneytið svaraði Ólafi í síðustu viku þar segir að

hafi ekki fengið önnur verkefni frá því að nefndinni var falið að kanna vistun barna á Kópavogshælinu meðal skilyrða fyrir

sé að fyrir liggi skýrsla vistheimilanefndar um viðkomandi heimili auk þess falli hvorki Bitra né

önnur heimili eða stofnanir undir lög um sanngirnisbætur hvað varði rannsókn á öðrum stofnunum segir í svari ráðuneytisins að unnið sé að skýrslu um framkvæmd laganna og verkefnisins þegar sú skýrsla liggur fyrir muni ráðuneytið taka þessi mál til frekari skoðunar þar með talið hvernig verði staðið að frekari rannsóknum og

að lokum segir í bréfinu dómsmálaráðherra harmar þá erfiðu reynslu sem þér lýstuð í erindi yðar og á fundi með ráðherra og óskar yður alls hins besta frumvarp sjávarútvegsráðherra um veiðigjöld var samþykkt sem lög frá Alþingi í dag einn stjórnarliði Rósa Björk Brynjólfsdóttir sat hjá við atkvæðagreiðsluna forsætisráðherra segir frumvarpið mikið framfaraskref varaformaður Viðreisnar segir það grímulausa sérhagsmunagæslu umræðu

um veiðigjaldafrumvarp sjávarútvegsráðherra lauk á Alþingi í gærkvöld og í dag var komið að atkvæðagreiðslu markmið meirihlutans með frumvarpinu er að afkomutengja veiðigjöldin í rauntíma og taka sérstakt

tillit til lítilla og meðalstórra útgerða þá verður álagning byggð á ársgömlum gögnum í stað tveggja ára eins og nú mikil framför frá þeim veiðigjöldum sem verið hafa ég tel að þetta sé mikið framfaraskref og held að það sé góð vinna sem hafi farið fram bæði af hálfu ráðherra og atvinnuveganefndar í þessu máli þetta mál er til stórra bóta það er verið að færa álagninguna nær í tíma þannig að hún endurspegli afkomu greinarinnar betur en hingað til hefur verið gert minnihlutinn segir að með frumvarpinu sé verið að lækka veiðigjöld og styrkja stórútgerðina en tillaga allra flokka stjórnarandstöðu nema Miðflokks var felld um að framlengja núgildandi lög um eitt ár það var algjör óþarfi að þröngva þessu í gegn í þetta sinn en það mun að sjálfsögðu gerast í boði meirihlutans á þinginu hér þetta er grímulaus sérhagsmunagæsla þessarar ríkisstjórnar

ríkisstjórn Vinstri grænna Framsóknar og Sjálfstæðisflokks ákveða að gera þetta á sama tíma og rekstrarumhverfi útgerðar vænkast mjög frumvarpið í heild sinni var samþykkt sem lög frá Alþingi með þrjátíu og tveimur atkvæðum gegn sextán

tíu þingmenn sátu hjá þeirra á meðal Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður Vinstri grænna og ein stjórnarliða

hjá þinginu ef þau geta ekki klárað málin fyrir

hafa ekki mikið verið rædd í samfélaginu

ég reikna með því að

því að við tökum málið útúr nefndinni

í fyrra en móti manni núna

Jóhannsson samgönguráðherra og Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar í umhverfis og samgöngunefnd verða gestir í Kastljósi og ætla að ræða

Ágústsson þingmaður Samfylkingarinnar var áminntur fyrir að áreita í sumar segir að frásögn þingmannsins af atvikinu sé ekki rétt hann segir frásagnirnar byggjast á ólíkri

upplifun formaður flokksins segir atvikið alvarlegt formaður Samfylkingarinnar segir að Ágúst hafi brotið siðareglur flokksins og það sé tekið alvarlega ekki sé gott að tvennum sögum fari af málinu þetta er alvarlegt atvik ágúst stóð að sinni yfirlýsingu sjálfur skrifaði hana við sáum hana ekki síðan kemur þessi hlið málsins

og fjallar um málið út frá því tilefni til afsagnar þingmennsku ég held að þingmaður verði að horfa í eigin barm þegar hann verði uppvís að svona hlut það er einmitt ástæðan fyrir því að við settum á laggirnar og létum fagfólk fara með málið til þess að ég þyrfti ekki að horfa á geranda sem liðsfélaga eða annað ágúst Ólafur tilkynnti á föstudag að hann ætlaði

í tveggja mánaða leyfi frá þingstörfum eftir að hafa fengið áminningu frá

Samfylkingarinnar fyrir ósæmilega hegðun gagnvart konu í sumar þar lýsti hann sinni hlið málsins konan Bára Huld steig fram í morgun með pistli á Kjarnanum þar sem hún starfar sem blaðamaður í pistlinum segir Bára að í ljósi þess að Ágúst Ólafur kjósi að gera minna úr atvikinu en hann hafi áður gengist við finni hún sig knúna til að að greina frá því sem sé rangt í yfirlýsingu hans hún segir að Ágúst Ólafur hafi reynt að kyssa hana ítrekað þrátt fyrir að hún hafi neitað honum og sett skýr mörk en í hvert sinn sem hún hafi neitað honum hafi hann niðurlægt hana henni fannst hún algjörlega niðurlægð og var misboðið vegna ítrekaðra ummæla hans um vitsmuni hennar og útlit enn hefur ekki náðst í Ágúst Ólaf þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fréttastofu hann sendi frá sér stutta tilkynningu eftir að pistill Báru birtist í morgun þar sem hann segir að ætlunin hafi

aldrei verið að rengja hennar frásögn eða draga úr hans hlut misræmið sem hún reki byggist á ólíkri upplifun þá segir hann að hann sé að leita sér faglegrar aðstoðar vegna hegðunar sinnar og róta hennar

menn ársins að mati bandaríska tímaritið time hefur útnefnt manneskju ársins allar götur frá árinu nítján hundruð tuttugu og sjö fyrstur var

valið hefur oft verið umdeilt til dæmis varð Adolf Hitler fyrir valinu árið nítján hundruð þrjátíu og átta fleiri þjóðarleiðtogar hafa sömuleiðis

orðið þessa heiðurs aðnjótandi þeirra á meðal Elísabet Englandsdrottning Angela Merkel og Donald Trump í fyrra voru það svo konurnar sem rufu þögnina og hrundu af stað metoo byltingunni sem voru menn ársins og í ár eru það verðirnir varðmenn sannleikans blaðamenn sem hafa þurft að líða fyrir starf sitt annaðhvort með fangelsisvist eða að gjalda fyrir það með lífi sínu fyrstan ber að nefna Washington Post sem myrtur var á ræðismannsskrifstofu Sádi Arabíu í Tyrklandi fyrir skemmstu stýrir vefmiðlunum sem fjallar með gagnrýnum hætti um stjórnvöld á Filippseyjum var nýlega ákærð fyrir meint skattsvik og gæti verið dæmd í allt að tíu ára fangelsi rannsóknarblaðamennirnir

fangelsi í Mjanmar fyrir umfjöllun um fjöldamorð á Róhingjum í landinu á fjórðu og síðustu forsíðu time má svo sjá ritstjórn bandaríska dagblaðsins Capital

fimm af samstarfsmönnum þeirra voru skotnir til bana fyrr á þessu ári á

blaðsins innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum hefst annar janúar og þá kostar stök ferð á fólksbíl í gegnum göngin fimmtán hundruð krónur stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga h f telur að ekki sé tekin óþarfa áhætta með of lágu gjaldi miðað við gefnar forsendur taki tuttugu og átta ár að borga göngin upp að fullu stjórnendur Vaðlaheiðarganga h f kynntu í dag gjaldskrá fyrir akstur um göngin

opnun ganganna stakt gjald fyrir fólksbíl verður

hundruð krónur en sex þúsund krónur fyrir stór ökutæki skráðum notendum bjóðast afsláttarkjör og hægt er að kaupa tíu fjörutíu eða hundrað ferðir og lægst getur gjald fyrir fólksbíl orðið sjö hundruð krónur og enn liggur ekki fyrir hvenær farið verður að hleypa umferð hér í gegn en innheimta veggjalda hefst annar janúar og formleg opnunarhátíð er ákveðin tólfti janúar vonir okkar standa

þess að við getum boðið samfélaginu hér upp á það að nýta göngin jafnvel fyrir jól þannig að það sé þá hægt að segja að að menn hér fái e ngin veggjöld í jólagjöf kostnaður við gerð Vaðlaheiðarganga hefur nær tvöfaldast frá upphaflegum áætlunum og heyrst hafa

um hærri veggjöld en þau sem nú eru kynnt niðurstaðan var þessi að hafa stakt verð aðeins fimmtán hundruð krónur og við vonumst auðvitað til

þannig viðtökur að það hafi verið rétt ákvörðun þessi gjaldskrá sé þó eins og aðrar sífellt þurfi að meta hvort breytinga sé þörf í rekstri ganganna vegi vextir á láni frá ríkissjóði þyngst en einnig umferð um göngin og greiðsluvilji

að horfa á að miðað við þær forsendur sem við leggjum til grundvallar séu þetta ekki nema tuttugu og átta ár sem það taki að endurgreiða lánið að fullu lífeyrissjóðir gætu talið sig knúna til að hækka vexti

ef öllum sem standast lánshæfismat verður gert kleift að taka lán í hvaða lífeyrissjóði sem er þetta segir formaður Landssamtaka lífeyrissjóða samtökin hafa ekki tekið afstöðu til tillagna í hvítbók

um fjármálakerfið

kynnti í gær hvítbók um fjármálakerfið þar er lagt til að allir sem standast lánshæfismat geti tekið húsnæðislán hjá hvaða lífeyrissjóði sem er óháð því hvort þeir greiði í þrengja það svigrúm sem sjóðsfélagar hafa til að sækja lán með lækkun veðsetningarhlutfalls eða eitthvað í þá áttina þetta hefði kannski ekki í för með sér mikla breytingu fyrir stóra sjóði þar sem þorri þjóðarinnar er með réttindi en gæti þrengt að þeim minni Gylfi Magnússon dósent í hagfræði við Háskóla Íslands skilaði starfshópnum áliti um lánveitingar

lífeyrissjóðanna sem færst hafa í aukana undanfarin ár hann segir það hag lántaka að breyta kerfinu þeir geti þá tekið lán á þeim kjörum sem henti þeim best þá myndi þetta minnka áhættu lífeyrissjóða og auka samkeppni á fasteignalánamarkaði formaður starfshópsins tekur undir þetta það getur verið neikvætt fyrir fyrir lífeyriskerfið

lána stóra hluta eingöngu til þessara aðila þá er miklu meiri áhætta ef eitthvað gerist í þessari stétt eða á þessu landsvæði Guðrún segir hins vegar að það geti líka verið styrkur í smæðinni þá séu þeir sem greiða í fagsjóði ekki alltaf einsleitur hópur við erum alls ekki neikvæð en ég vil bara ítreka að þetta verði alltaf gert með hagsmuni að leiðarljósi nú eru þrettán dagar til jóla og fyrsti jólasveinninn kemur til byggða í kvöld á meðan sumir njóta aðventunnar og hlakka til þjást aðrir af kvíða vegna álags í jólaundirbúningi sálfræðingur segir að geti komist á það stig að fólk þurfi að leita sér hjálpar á Egilsstöðum býr Ingunn Bylgja Einarsdóttir og núna er að byrja árstími jólin eru í aðsigi og ýmis verkefni knýja á reyndar í mörg ár þá þreif ég allt húsið og það gerðist einu sinni að ég endaði grátandi á

á Þorláksmessu af því að mér fannst

ekki hafa tekist að gera allt í tíma og ég var farin að upplifa það að þetta hafði áhrif á börnin mín og ég sem sagt ákvað það fyrir

tveimur árum síðan að gera ekki svona mikið mál úr þessu hún hætti að skrifa jólakort fór að kaupa kökurnar dró úr þrifum og leyfði sér að sleppa sem hún upplifði sem álag ákveðinn kvíði er þó enn til staðar enda byggist hann gjarnan á órökréttum hugsunum til að vinda ofan af þeim er hægt að beita ákveðinni tækni Sigurlín Hrund er sálfræðingur og hefur kennt hugræna atferlismeðferð þar lærir fólk að skrifa niður

til fjarlægja sig frá þeim og þá er gott að spyrja sig eins og hvað er það versta sem gæti gerst eða hvað myndi ég segja við bestu vinkonu mína ef henni liði svona í gangi þar sem

listar bara niður hjá sér allt sem maður heldur að maður þurfi að gera og fara svo bara yfir það á röklegan hátt maður gerir kannski eitt verkefni á dag í dag ætla ég að skreyta stofuna morgun ætla ég að taka til í herberginu mínu

einn dag í einu og reynir að láta þetta ekki ná tökum á sér núna erum við kannski bara meira að njóta þess að föndra heima skreyta í rólegheitum reyna að ná góðum svefni og vera bara ekkert í áreitinu þegar fólk er hætt að geta sofið eða er mjög lengi að sofna vaknar á nóttunni svitnar mikið

með hraðan hjartslátt þetta er líkaminn að senda viðvörunarmerki og við verðum að

manngerða farið sem kemst að ystu mörkum sólkerfis okkar geimfarið geymir meðal annars skilaboð frá jarðarbúum ef geimverur verða á vegi þess sem menn skutu á loft árið nítján hundruð sjötíu og sjö og hefur þar af leiðandi verið í fjörutíu og eitt ár í geimnum upphaflegur tilgangur geimfarsins var að rannsaka Júpíter Satúrnus Úranus og Neptúnus og þetta er það geimfar sem hefur

mest um þessa útverði sólkerfisins teiknimyndanna

talaði gjarnan um að komast út fyrir endimörk alheimsins er tvö kominn þangað það er aðeins lengra í endimörk alheimsins og merkilegt nokk þá kæmist kæmist það aldrei þangað endimörk hins sýnilega alheims eru að þenjast út á meiri hraða en ljóshraða þannig að þú getur ekki náð endimörkum hins sýnilega alheims það er útilokað

merkilegt við

annað geimfarið sem fleyin sem leggja úr vör frá jörðinni og sigla til annarra annarra hnatta og sólkerfa til að setja það í eitthvert samhengi þá tæki það okkur sirka tuttugu þúsund fimm hundruð ár að keyra þessa vegalengd á hundrað kílómetra hraða á klukkustund tveggja linni eftir nokkur ár ætti farið að geta haldið áfram og ef allt gengur að óskum siglir það meðal annars fram hjá

Síríusi eftir um þrjú hundruð þúsund ár og ef til þess kemur geymir tvö skilaboð til annarra lífvera á geimfarinu sjálfu er líka hljómplata sem geymir skilaboð frá jarðarbúum ef svo ólíklega vill til ef einhverjar geimverur þarna úti gætu fundið þessa það eru hljóð frá jörðinni og líka tónlist til dæmis tónlist

Mozart og

íbúar á höfuðborgarsvæðinu kunna að hafa orðið varir við eldingar á sjöunda tímanum Teitur Arason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir að eldingarnar skýrist af óstöðugu lofti í kjölfar skila sem fóru yfir landið í dag og

veðri Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir sunnan strekkingi eða

vindi og úrkomu með köflum sunnan

þurrt á Norður og Austurlandi lægir og léttir til þegar kemur fram á morgundaginn hiti verður á bilinu sjö til þrettán stig hlýjast fyrir norðan Sigurður fer nánar yfir

veðurhorfurnar þegar Haukur Harðarson verður búinn að segja okkur fréttir af íþróttum og við skulum kynna okkur hvað Anton Sveinn McKee sló tvö Íslandsmet í sundi á sínum fyrsta keppnisdegi á h m í tuttugu og fimm metra laug í Kína

Gylfi Þór Sigurðsson náði ekki að skora úr vítaspyrnu fyrir í jafntefli gegn í ensku úrvalsdeildinni í gær og Heimir Hallgrímsson vonast til að geta kælt þjálfarastólinn hjá Al Arabi en félagið hefur sagt upp sautján þjálfurum á síðustu átta árum dómsmálaráðherra harmar erfiða reynslu sem fatlaður maður varð fyrir þegar hann var vistaður í fangelsinu að Bitru á níunda áratugnum stjórnvöld ætla

skoða hvort ástæða sé til að rannsaka fleiri vistheimili fyrir fatlaða frumvarp sjávarútvegsráðherra um veiðigjöld var samþykkt sem lög frá Alþingi í dag einn stjórnarliði sat hjá forsætisráðherra segir frumvarpið mikið framfaraskref varaformaður Viðreisnar kallar það sérhagsmunagæslu lífeyrissjóðir gætu talið sig knúna til að hækka vexti ef öllum verður leyft að taka lán hjá hvaða lífeyrissjóði sem er þetta er mat formanns Landssamtaka lífeyrissjóða blaðamenn sem sætt hafa ofsóknum eru fólk ársins að mati tímaritsins time þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir verða klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og alltaf á rúv punktur is sæl að sinni